kegerangani dulu nyalani nyalam kumbe dulu apedi pedisne tua kima tewian kimana. mana' te wianumah jadi maengea ma skola dulu <hesitation> papa yang kurutin masskola ahh lalang tue ko sakomarenge skola kokumo mo slabung nitu papayangku dulu asa pagi ki tumiba tumiba meatue barano <hesitation> mokeme sawu ya kima kemese wia wiam parigi kapa wia apa kimakemes tewian <hesitation> salu laengkali ki sumiwomo penetniwolang salu pakeni molatabolang ei kei kumumosowitu kumosotu pawayante olawas jadi peme masama kemoku suaki wiansalu seadap komomatiba karna emm pa pasoso tene pasoso mokan ndano to sabong jadi ko dia mo ba spul kosumo sumotukali komekasate komekasa te <hesitation> tumonolabung aee kucano mo olawas pakucan mo olawas haa maaspul pakomake minake mo minake te loyang patonomo itu loyang pa pememi padolalam tum. Hem pancuran siniwo antupa pasoso <hesitation> dano sabong tuaneki duluma tanteakan daweano meano mesin cuci jadi papakeno kawi tu pameano kawe tu mesin tawean se tua dulu papikir neo depe di kasa bersih mo pake mesin cuci jadi kayu teakan wean se tua makemose mopake lawas eheh kii nacuma wean rame rame laeng sama na kemes dulu tano tano linangkoyang kumim ma kemes dulu wo kei rame kei mengea lengkali kei lima, kei lima kenea jadi kima kemes ki menusu nusu lengkali wopira wopira tou se makemes <hesitation> menusu nusu yawitu pa sampake mesin ranoteakan weano mesin cuci makemes witu mokembale makemes na dulu kasian etua dulu emang yang kemes meneatewia mengaeatewia salu apa mengea sawean sei wean se weansi makapunya parigi gimalela parigi ha witu semakemese pokonya ee rempo rempot se makemes situ nea rame laeng dulu, dulu tanteakan ya teaken mopake mokaan mesin cuci yahh memang <hesitation> apamo kiteakang cuma de mungkin setakan di kasa sa pelanetu itumupelanetua. Haa kala kominang ko mesin cuci taan di lawa dei it apa tu pamean olawas pa pakucan olawas nitu' mambersih taso pake te mesin cuci nee nemuter muter telatuana ena spul nomode deii kan <hesitation> kaluar waya dakiwea papeka satu wiyang <hesitation> krak ne musti pewean olawas peka pakucan olawas pake mesin olawas.